er nýr aðalhljómsveitarstjóri og listrænn stjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands hún stjórnaði sveitinni fyrst fyrir fjórtán árum og segir hana miðla og skilja tónlist á einstakan hátt